Aminay aty zô, gny finanan-kena, tena hoe olo manan-draha mihina hena satria aminay aty tany ma- manan-karea ômby, ka laha iha zô tsy mihena hena agnatiny andro raika na agnatiny herignandro ataon'olo hoe mijaly.